Jamunga wo gyrrmni to vali taw na mazahisa pare pare jeto godware wo ga lim semum bila lim semum tan wo ga wo ga riga wo ga sarla den den wo ga begare fito wo raje